<hesitation> > Ny ahy tsotsotra ihany ny fomba fikarakarako sy fandrahoako lojy. Voalohany aloha an, rehefa ilay izy azo avy any amin'ny mpivarotra iny an, dia atao ami- ambony sahafa dia tsiponina. Rehefa avy tsiponina izy esorina izay ratsy aminazy sy izay vatovato mety nisy teny an-tsena an, dia avy eo sasana tsara <hesitation> > dia arina ny ranony, dia iny efa voasasa iny izy an <hesitation> > tenehina. Dia madra-mpiandry an'azy ilay masaka iny an, manao saosy voatabia sy tongolo sy menaka. Kelikely ihany ilay menaka ampiasaina. Vita izay an, dia arotsaka ao miaraka amin'ilay lojy ao an ilay saosiny dia endrasako masaka tsara. Ilay rano tsy atao be rano be fa atao mandifotra azy dia ampiana tsikelikely foana mandra-pahamasaka.